Yo yo un yo uvi, yo uñi, yo komi, yo o'on, yo iño, yo ucha, yo'o uña, yo óón, yo uxi, yo uxi oon, yo uxi uvi, yo oon, kuvi yuu kuá mayo'o aan yuu kuá kuayamal kayukua ma'a yo'o kii va veñuu yuu kua iho yuu kua viko yuu kuá yuu kaxa iño viko, chanuu kua vichí xayani xayani chikan ya'a xaña'a chika nakeyu chiyuu yukua vee ñuu yunuu kua kuña'a viko yuku kua yuu kua chí, kayukañu ya'a vee ñuu ma'í ma chunndukia chí kuechió maxundukia yuu kuá, nuu yuu kua vee yuu kua ma'a xunyukia chika yakia ñuu ma'a maleyu kuá vecha kua kii yun ya'á tayuu kua tayiño makikó ta yuu iha kuta mayuchakiá yan yuu kua yuchan yió kiá yixon yuu mayicho machachi kuá, itá uun ha itá tañikachiño ma'a xó xoyukuan xo'o kuá iin maxoyu kuá. Maxoyu kua kua yuu kua tachí chitaño, chitaño tachanuu kachiñuu ma'a taxaviño yuu kuan tanri maxita chiva'a chimayu yuchí, xavino manchita xin ñuchí tachinuu yuu kuan pañela yuu kua tachachi ño'o tuya kuanya nika'á tañañuu tachakachí yuu, kua takachi nuu tukachioma naviko yuu kuá tayuu kua ma'a yuu kuá mayo'o onvii kué key ma'a vikó maci mayo'o uvii yii año'o ñoi yuu kuá machi chaviño va'a viko yuu kuá ma'yu kua yuu uvii ma'a vikó ñuu yo'ó chio ma'a viko mayivii mayuxo'ó, xikunu ya'a ichí chikono ya'á yuu kuá mayuchi maxayu yuu kua maxon ndo'ó kachi nuu ma'a, yuchí yuu kuá ñayii maxanko yuu yaxhi mayuu kuá chí koño ma'a xó'o xó'o yuu kuá amanama maxoyuu kuá, ña'a ñikain chiakchiño maxoyuu kuá ma'a yiu ma'a chenguó yuu kuá na'a machinguu chaka kachiñoña kachiko'o makun, nduu kuchi ño'on yuu kuachí xiin yuu cha'a kichí ñon yukuu yo'o chí tiki ñono'o kue vachí nuu vikó, ta yuu kua achin ñuvikó tayu kua atuu kuya xanya'a ñaya machuyu chuyu kuá. Kia yuu kichu ya'á, yuu kua kachiño yukaño yukañuchá yuku kichí ñuu kichiño chikiño vikó tuve maña'a maña ñuu ñaviko yuu kuá tuvo mayuu uvi vii, yo'ó uñi yuu kayió kuá achio maviko yuu kuá makachiyo ma'a xutu mayoxutu mai kayino, iho ma'a viko yuu kuá hi vee ñuu chikayu yuu kuá chikayu yuu kuá kavixike yo'ó, akvexhika yuu kave'e ñuu kue cheka yuu kuá ya'a chinvandó vee vixa'a yanduu kua maxhete nikueye, chikanduu vee ñuu chiyota koyon taí xachí yuu kuan ndechí xachí chí yuu kua xhité, yixhi yu uan veyu kua veñii ñuu ndatundu kua ñuka'á kande ngue ayuu kua, yuyu kua kuu yii mayuu kuá yo'ó uñi yo'ó komi uhi viko ma'a yui kacha chá yuu kua ño'o ya'a xa'a añee yuu kuá ñuu kua xañachi yuu kua xa'a, viño ma'a viko ko xacha xa'a mayo'o yo'o yuu kuá ma yo'o komi kui ma'a viko kuina viko ñayundu yuu kuá. Vee xachañañu kuá chañuu va'a xuví chanuu maxita chiva'a yuu, kua chanio yuu kuá an nduchia vichí chandio yachí kua chakan nda kua ya'á xeiñi kochakuacha, ñuu ma'a xavii xhii yuu kuá machivayo yo'o yo'ó o'on ha vachi kuchikué kichan onró koyo yuu kuacha kachachi yuñi, mayuu kua mayoyo kuá komi yuu kuá ima'a yukua ño'o yuu kua mayuka machí kiyukua kua changua kachikua changuá, konro kucha ma'a yo'ó yuu kua ma'a yo'ó ho kand akama manduchiá cha'a konró chakicha tachí yee komnrá tuu va'a ma'a kiche manduchia yuu kuanga tuu matonró, kue katachí konrama'a nduckachi tachi konrama tanduchí manruma'a chete yuu kua mate nana ma'a ya'á yuu kua tachí konram'a, yuka'a ajan ma'a machete yeke yo'o kua kueña kocha kachí yovii ya'á chikan nduka tachí konrá yochan konro konró ujun konró tayuu kuá vayaka kicha'a mandukia yuu kuá. Ayucha ñakonkanró ayuu kua yavii namankonra kué, he ma'a koni ñuu mate koma'a tenana kuchañio tachí konrá kui chiña'a konró tanri kuachi kua kué, chivachi va'a konra koyo'o nguí konro yuu kua anuli kua yukuu kua ya'a kua viki na'a konro yeka, yo'o chakonro ta'a kuan mandukia yuu kua tayuu kuan kuyuu ma'a ma'a mayoya vii mayoyuu kuá ya'a yó o'on taviki yuu kua ha'an taviko hora machavi chimayen hi kayenra chi ma'a tuachí, yuu atu kuya matuyu yuu kuá koko tunana tayi kunra tachí yuu kakika yuu kua yokua ka'a chia'a tuu, yuu kua konro tuu ma'a konro yikenra hay ma'a yó kui yuu kua teyeka tachinrá makin chin tiyama nuu yuu kua nakera nakerá ta'a komo yo mayukua, maketa yuu maketa tuyuu kua xandu purama kua mayo yuu kua, mayó iño machikoman viko maviko machá chachio maviko ma'a san pedro ya'á vaxhima viko yuu kuá iho ma'a yuu kua xaviño kuá xanduku yuu kuá. Kué yich'a konrá mayuyu, kuá kachino konrá ñuu yavii chimanxadeku kuya'a nuu kuá chi'á konrama ñuu xanima'a xandekuu yuu kuá chín yuu kuá chanda ñi'u yuu kuá chikoá, chikua kumi mayuu kuá vikó yuu kuá tayiu kuá iho chimakui yee amayuu kuá chata tachañió vachima'a chá tiuvuu yuu kuá yio cha'a tayuu kuá kitachañió kitachañió yii ka koño'o má kua chiayuu kua ko'o kuenta ña'a kua ya'á, yakuvii yuña'a chiké yii kuña'a chañiñi ndukua yu'u chikanyeí chikanrí ye'í uun tanri ñuu yavii yama'a xaí chikayu ma'a xuu kandeke yuu kuá kuandichpi veí kua kuxii cheña'a kayanvikó yuu kuá iho cha'a hi iho ma'a viko yuu kuá yian niundó, an makiya yuu kuá makuiya uchiá nikanikué ñavii vikó ñuí ñanri ma'a viko yuu kuá kuia ucha'a ña'a kuu kimi'i xatuí yo'o ma'a viko yuu kuá machimanka ma'a kuya'a yi'á ma'a vidma'a yuu kuá vachi yuu kuan inka yuu kuá. Yo'ó uña'a yo'ó uña'a iho yuu kua yo'ó kuá yo'ó ña'a, iañanri vikó yuu kanchinro yaki yukuu ña'a, ña'a ña'a chita chuu yukachi kuña'a ha yo'o uña'a yo'ó an machiya viko yuu kuá, ha viko vee vexacha ña'a chakuachiá yuu kua machiva viko'ó, yuu kua naketa konra yuu kuá kachiño ma'a defile yuka chiño'o keta'a ko'o chakua chiá chiko yuu kuá chama'a xeñuu, ndukuinu nama'a xoyó kua'a maxochá ha hino'o ñoo hi avii chimayu kua kano'o machá maxoyu kuá chayuu kuachayó ma'a itá chín, mayuu mayuu kua chiayu kuande ke'e yo'ó vii kuandeku yo'o chindayu ñayivii xochá xainka chín yo'o onka ño'o onka iha xoyá xandukia xa'a inya'a mayuya chin mayuka'á, yiko tuu kia xayindo ma'a xoka makiyu maxamixe chindo yo'o chindo kuá mayu kama ché, macheyu kua tachaviño kuyuma'a yuu kua xaviyo yuu kuá ichi xhiñii nachiyo yo'o ma'a mayukua. Yuí chayuu yuu ka ma'a yuu kuá chikakiyu kukama listón, yuka yuu kua yixhixini yuu uviyu kuá tachikañu kinanu nuyavii ha chetañui chió ma'an ma'an, ña'a kuéi machachita ma'a chakachió ma'a mayikua machino'ó yuu kuá chitama macheti va'á yaka yaka mayuka ma'a ma'a mayukua chaxañu mayuka vexuu vee chaxa'a ña'a, nuche kocha kua chá yake va'á mayuu kuá mayoyo kuan mayo'ó an yo'ó uchí ha maxima'a vko kanó ma'a viko ñuyuu yi viko chayuu kuá kachiyo yuu kua maviko ño'o kuyuu kua ma'a viko ña'a ñinguó ñoma'a maviko yuu kuá kayiyo ma'a xutu mañii, xhitumañi ma'a xhitumayi yuu kuan yo'ó tayuu kuan inka yuu kuá chio ma'a viko yuu kuá vikó, kayo'o viko ña'a violin ko viko yuu kuá ma'a viko yuu ma'a viko yuu kuá xañuu ma'a vi viko ñuu mavitó yuukuan yu kui mayuma'a, maxodio kuyuma viko ñoo kachí yo'ó kua mama viko viko yu. Viko ñuu kua ñuu viko xa'a xanchaví, koi kayuu ñuí ña'a ñuu ndukua umm yayuu kuí ayuu kuá aita yuu kua xaviño nduchiá nduchiá chande kinde ñayenguó, ya'a ñiu ma'a nde kuan xandokó ndonguó uvii kuvuu mandukió uyukua onchuvo kandiño mandiko yuu kuá mandiko vitó chikachannde makuyuu yuu ma'a kuá, nika nii cha'a kuá chakuachu tuchika chando chikachandó inka kinguo kingup mayiko yuu kuá ayiyo maxiko machiko neyuu kuá tukuchu machima'a tachí yenguó kuchama' kuvuu ma'a uun yuu kua yuu kuá, yuu kuá ma'a chaya'á chaya chaya maxanduku chano yuu kuá chinayenguó kucha kuanu xanió chanuun nduchí chinokua kanii machaña yuu kuá chanio nduchi kuni maxita yuu kua tañii maña yenguá iho ha'a yuu kuá kachiño ma'a ma'a respetanda kachino vikii kua kuña'a yayengua nakuyema'a xhitá. Mayaña kañana nakayana uñii chinayenguó kiña'a, tayuu kuá kuchino chiño'o kuño kuchiño ma'a ma mayordoma yuu kua kuima'a yuu kuá, chaxaviño ma'a yuu kuá ña'a xuu xuña chaviño yuu kuá yuu kua yayu xaviño keya'á, chaxanio chinaa'a yenguó chanio tayukua chaka chiñoni tunii nayenguó kitaxavi tuu maxhitá yañuu xhitá tayuu kua chikaña yenguó chanio kuá ñuu uvii kava kumi ma'a, kivo yuu kuá xuu tuu mayi mayoyo kuá tachima'a yuu kua añima tukuu vachiama'a viko añima'a yuu kua kuvi uvikatu kuá tunguóviko tunguó viko kanuu ukuyu yuu kua maviko yuu kuá ma'a viko vituu unká kunguó ma'a viko ma'a vaxinguó necha kaxii, taí kua kanuu ma'a viko yuu kia ma'a viko ñuu viko ñuu yuu a kachiño vikó ñuu viko yuu kuá nra ñuu ya ñuu yuka kañuu ma'a ma'a xayuu vii xa'a ñuu yuu kua kiye me'e yoma'a kungu yo'o uchí ma'a chi kinguó. Kuvuu yuu uxi o'on, yukavachpin ma'a hí yukua kachi yuu niyunrí hi ñanri ma'a viko chí oye'a ha machió viko tukuu takaxañanka chí, ka'a yukua keta yuu kuá nuu yavii chí nono maxo'o chiño'o chiko kuandio ni kandena nuu yavii chikayuu kua kandeyu ma'a, yuu kua kayo viko oko ma'a septiembre ma'a yuu viko tukó vee escuela vee ña'a yukua ñaku viko, viko vee ñuu nikuyuu kua taxaña'a yuu kua vii yuu kua mayó oyuu yuchí an yo'o uchi uvii, yuu kua ma'a yo'ó uu chuví yuu kua kuiñu kaku maleyu kuá nduku luu kua ha maleyu kuá, vee ñuu kakuchí tatu ichuma'a ma'a viko ma'a ya'a kuema guadalupec kachachió, yuu kuá kuí vikó iho cha'a yuu kua iho chá xaviño ma'a yuu kuá xavixikañu ka'a vii xaka ña'a yengua yatande maxavin tuu yuu kua ma'a banriá ya kuii ma'a nuu banri kanu ya'a xavindu ma'a kuyu kuá ma'a yuu kua tayixakantá. Yuu yuu chachiyu kuan chachayu ndunguó kuu chachañio ya'atá nana yukayande yuu kuá, kue kavii kavii xeka'a yeka'a hora yuu kua ma'a, ma ho chacha iñii kamixeka ña'a yenguá ho o ta iho cha'a ya'a iho ma'a chun yukuá chikayu yuu kua chayó chachita cha kitá chandá chita chanda chintayinrí ha keñandiri chicha chandá ta'a makueña xuvii ña'a ndiko yuu kuá teyeka chayu kuá ma'a yó uxi uvii mayuu uxi uvii yuu kuá kuvii o'on kuiá kuion kuiá uxi uvii yo'ó iho uxi iho yo kuiá.